<hesitation> Eh chest è proprio, guarda, 'a vecchiaia, che brutta cos. M'arricord quann ero guaglione che m' facev 'e tutto, m' scetav 'a matin e nun m' fermav maje. Nun durmev, feste, festin, facevo di tutto e di più. Nun m' fermav maje, maje, maje. Maje 'nu dulor, maje 'nu mal 'e capa, maje niente. Nun s' durmev, nun s' facev niente e proprio era 'na vit e chellellà che h ventiquatt stiv semp scetat e t' firav 'e fa tutt cos. Mo se fai cocc cosarell 'e chiù sincerament 'a vecchiaia s' sent, s' sent sì. T' vai a fa 'a partit 'e calcetto, prima ne faciv doje 'a settiman, tre 'a settiman, mo chella partitella che t' faje p' recuperà se ne parla 'a dummenec e quindi 'e dolor c' stann. 'O mal 'e capa c' sta, 'a 'o mal 'e cap dà <hesitation> dà vecchiaia, 'o mal 'e capa dè pensier che tien e chest veramente è 'na cosa grossa. Però pozz dicere 'na cos, se 'a saje fa 'a vecchiaia t' faje 'na bella vecchiaia, pecchè da guaglione c' ha pensà a quann tu t' faje viecchio. E quindi se t' riesci 'a fa tutt chell che può fà p' t' fa 'na granda vecchiaia, 'o pensier veramente poi aropp c' vò, ne val 'a pens e dicere vabbè mo veramente m' pozz fa 'na bella vecchiaia. Però 'a vecchiaia s' sent e in che modo che s' sent!